Cara kerja pensil a nanu grafit bangna'uk ho bisa pake tulis neu kertas, ni ai ala paken neu bungkus grafit. Pensil ia boe rulis paken so na harus ne'en fa ho ela kaan a nanu ni'is do makate nai kertas.